अधर्श विवाह में दुलहा के उम्र इक्कीस साल और दुलहन के उम्र कम से कम अठारह साल के होखल चाहिए। मांसिक स्वस्त, दुनों पस्च मांसिक रूप से स्वस्त होखेला चाहते हैं। साधी सुदा में के इस्थिती इह रहेला चाहते हैं कि दुरों में से कोई भी साधी सुदा पहले से नहीं होगा रहेल चाहते हैं। धर्म विवा के अनुसार समय दुलहा और दुलहन दुनों हिंदु धर्म के होगा चाहते हैं। जाती अब हर हिंदु इस्तिरी पुरुष, दुषरे हिंदु इस्तिरी पुरुष से विवा कर सकते हैं चाहिए वह किसी जाती के होगा चाहिए। विवा का प्रकार एक विवा तैक जावते हैं <hesitation> दिवे विवा अमाने और दन्ये होगा चाहिए।